يعني انا ما قوي بهاي شغلات الكتب والكتاب والقراء ما قوي ما مهتم بيها بس انو توفر انته مكتبه كبيغه وترتبم شي يم شي كل خانه بوحد كل امر بوحد مثلا سياسيه مثلا فكاهيه مثلا شعرية أو أو او ترتب كل خانه بوحده وتخلي الناس أو حسب اهتماماتم اكو انسان يجي ينصحك عليها